<hesitation> maromaró ta Pakistan ndraiky izen̈y, raha nandalo ta Pakistan tao, raha raha nandalo azoko honon̈o irô zen̈y <noise> <hesitation> baka tamin’irô Britaniky àby iô irô zen̈y fa avô zen̈y irô lasa nalionten̈a. Lasa tiann̈a irô miozoloman irô tafara tamin’ny kôntinan’ny Aindy izen̈y, ia, karà izen̈y.